afaan dagaa hoo atin bareno feet onaan fetaa kabla atin bareno hinfedin onaan jelataa, maalatin onan jelaatlaan kilaa sikuu <hesitation> takatakaan baretaaatinen malsuun woan onitin sii feet suun habaretee.afaan dagaa barenoo sanasanaa lilaa irrjebitee woanharetii baretaa.